Li mustazzi di li jatti sunnu pila longhi e duri ca pirmettunu a li jatti di pircipiri lu munnu vicinu a iddi. Li jatti usanu li mustazzi pi orientarisi nta l’ambienti nichi e scurusi, pircipisciunu li distanzi e li misuri di li cosi, e addirittura di valutari siddu ‘n passaggiu è troppu strittu pi iddi.